Irô ôstralia àby io, ny azoko honon̈o irô izen̈y voalohany zan̈an-drô britaniky àby io. Avô aminjay navy misy pôro navy tamin-drô tô, pôro jaksôna zay, tsy azoko honon̈o tsara ai karà izen̈y. Avô tamin’ny valom-polo fiton-jato sy arivo zen̈y irô voazanaka izen̈y.